Nanditye ne nande okuli onda tembukila koshakati, ndaza movenduka andihi ko- koshakati payife ngi, oko ndika kale handizi, opo ne ndi tungepo uukumwe pokati kaantu mba ndaadha moshakati shaashi kandi yatshi mos, petameko otandi kala ngaa ndili megumbo letu moka nda- nda thikila ndikale handizi, otandi kutha ne nande okapundi kandje ndi- ndi- ndika kale handi kala nda kuutumba pondje, opo ngaa naantu ya mone kutya nena opweya omuntu omupe nena, nenge opweya omuntu omupe hapo akala, yo yavule oku kala taya kwatathana nangaye, opo ne ndi tunge uukumwe nayo, andi tala ngele opena aantu oyendji haahi nande okuli taya kamatukamo nenge taya kadhana mo, taya kadhana ngaa nande okatanga, andi kala ike handi ya lamba, sho ngaa taya ipiki yahe mokapale nangaye oteti pikiindje, ngaye ne sho taya pikindje ngano konima ho maudhano gapwa, ngaye otandi ya lombwele edhina lyandje onagaye lelele, onagye agnes ndaza kovenduka, ondeya ne oku kala huka Payife ondaala oku tungapo uukumwe ngaa nane tukale eefelende eenene, shi ne tatu kala tatu ilombwele omadhina, nayo shi ndeya lombwele omadhina gandje mos nayo otaya lombwelendje ngaa kutya yo oyo oole, shi nee ya lombwelendje otatu, ngele ondina ongodhi otatu, otandi ne aye pendje onomola hongodhi hohe, tuka kale tatu idhengele ngaa kutya, aye payife ethimbo lyoku ka dhana okatanga, nenge payife natu natu heni peshala lyontumba tuka kaleni po ngaa tuleni ngaa pamwe, opo ngaa tu itshuweni nawa, ngele otwa kala ne twiipa ee number <hesitation> otatu hi nande oko magumbo okuza koka tanga, tatu hi megumbo, keshe gumwe tahi ngaa megumbo lyaandjawo tatu kiikosha, shi nee twamana okwiikosha, se otatu idhengele eengodhi, payife okwa toka ngaa aantu yaanyasha natu heni ngaa tu keendimo itshewe, tu keendimo ngaa peshala lyontumba, nenge tuka kaleni tu kongeni eshala lyontumba mpa tatu ka kala Opo tu- tu- tuka tokelweni, ngeenge otwa otwahi ne peshala mpono, se otatu tokelwa ngaano, ngeenge otuna iimaliwa tatu landa ngaa tsha tshoku lila po peshala mpoka tuli, nenge tatu nu tse tatu ipopitha ngaa ehapu odhindji opo ngaa tatu itshuwa sigo okee, apukala ike omasiku omatshona se aantu mboka otwiitshuwa nale nayo, otatu kala nale ookuume aanene.